स्वतंत्रता शब्द सुनकर सबसे पहली तो या याद आवे की स्वतंत्र आत्मनिर्भर व्यक्तिगत अधिकार सबसे पहली या चीज याद आवे च जैसे कि था स्वतंत्र ये समझ सके से खुद का मालिक खुद च खुद को समझ सके च तो वो आत्मनिर्भर हे तो उसे समझ सके च एके अलावा। सोचे तो स्वतंत्रता सोच पंद्रह अगस्त की भी याद आवे च पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सेतालिस को देश आजाद। होया च ऊके अलावा जाती भी कुर्बानियां हुई की कटरा मानकीय ने बलिदान दियो च शहीद होया च कटरा महापुरुष शाहिद होया छुए अब याद आवे च अगर स्वतंत्रता के बारे में सोचा तो।